nyina shimta yiraye shwakula laye wumeneh a shim ne en han hama en zamani we ko hanyi we be ha ni za nyine shwakulaye han wamel ne nyina ki we zwaya ji zikida a zwayamna a zama zin shi shimsheleh en wume shwakulalaye shim na en naginan hanhama shim na en naginama ziki yuwan hama yibe ba zikiyi naba zwala na ba kwo wa nanida nyina hani za due na en yibba nagina a zibda dabdab en hani zirwu kimninemde arezudi an zu ban tubu a datir twa enbe inyau a datir twa enbe inyaw a datir twa en be in yau ana be zwamu ya ya zine fibi zine nyina a dwa yun hama a zikiya ki ki hanye a sabon layi ki bi ne han dwalangiwa a mamma nye an zirwu en shiken gananu a en hani dwu biyuwan hamana an zirwu ban wab a kulo yeh a en wobri koloyeneh a dami an sen zu ban shuweye miwo yibe nyina muye shi halawa bwandi mii wundi mi wume wamamibine weda en auwa ban kwab we da en buwa ban kwab en ze en zir frmayi sho en nyuwani sho en zir ni jaayi sho a yiri yamna ashu yede halawa bwundu nab tubu anabi bu wumemi mamma kii zuwa bi wamna mam tuktur bii tuneh shotidi a kimninemeh bala na kwabya zu zikiyanidi hami a wune a zaya sineh bii ze bi ze bi ziki mamu bi kwabu a babe nyo a dami bi shikida mammamna a kimninemeh zikakibeh hani zwala yii ba ari bu chibine na en a nagina a zikiya ka sabinlayi na a nagin hama naki tu ta oh laba zwe hani yii taku zi duna hamawudi a zirwu zi kidi hani yuri yuri nihama a nyina nane enbe ka tuta zwaba bi ba ha enbe ka tuta zwaba bi baha zikiyaka a deleh ne abi yi tohko abi lana a en han hama hani kimnin zikina aba zirwu zikiyaka deleh bikin bin man zikaka deleh ka a yunane kwabya zuda aba bune zikai anyina ka dundikidi naki tuta ayun hama jii bin daki ze bwalbe kii ze nyahama a kizi nyahamadi kii zii fram zwabba je ki tugu zwababaje bi zi bu wumeh shwaku abo biila bii she bilada bii zamuwa babi kimnine zikakaa deleh nyina ka wundi naki tamdi walwoh jimbe ki shou a shlikaka yirba ka tuta ha jibe ki zi kurihe he jimne taki gumnina ki thiginwanye ki thiginwanye ki tugu zwalba bi zibu wumeh shwaku abu ki nigib shima a en yuwa turfinya mabo en shima a en bii kindire ziki nai zwayi ha nunguro ara ye areze aye tako a shrimna hani zirwo hani kimdir zikaka a deleh ne ka zwali nakii zwaliya naki kowe naa zwaya yake a kimnineme nyina enbe jim ka tamdiwulwune zikaka deleh bii lagu zwabnab shu hallaga zwai nii shu hallada a wundi zu ban yuri guyeh zwayamo shu hakkada aba yura ye en debi da hani shwanimna zwayi hani ashu hallanah a yurayi bana gih gaa mu a shona en mu mu dauna ki yara ni jaa julalani shona zwa yamo a kuremowoh ashimgi ne en nyina zikirwa hani zanyigine yi na ho na kurwu mu shoh bina wam gaa mu sho nyina enbe zwababi be ye deleh beze ba hau tahko ba shinen bi wu meh shwaku abuna ka tuta bi toh kabra ba gumnina zikaka a deleh a zi shi halawado nab du ni buta jem bi ki ha a kusha ka ha kushaya kazi dwalangiwa mama kauhaha sake bi zi thinginanma bizu da babe wamni jim da ya en nyina ki fra da mani a jim kimdirene ki zwalama. a yun hama a na en ba nagin jim enbine nyina bikim bii enbe jem ka tamdi wulwoh naki yari jino jibe ki zino kurihejimne ka hajimne takii kimnine kii kiminin zwaba biyi tako bi shi shim shile babi nagina na en han hamana ana balana nyina en ki shurbi a yi zi yisuya deleh a kim ya a nida a kim ya en shushwa ha henbe bi har nidi hagi naki fi fram guwa? ana yibe bi bi zu bibe nii buzu babu wan gagutti deleh hani tunu bi zu babe shu a takuwci? bizu babe shu a gurule nyina shima a naa en hani yun hamnaa an web shina yambe ki yulwu kii due di na yu jim tabir en bii bir a zakakuleh hagi en mukan kulinigeh ny na en baka turi ta a yun hamgana na bi shimnana ba kimnin zikaka deleh ka tubita biya uwa be than kabra nii shimaa bi thoh kabra nana en bi shima bi kutteremu sake ara dami jimbi kizi kwabina jimbi kizi kurehineh jimbi kii zii shamhina nakabzwalena ta kii zwalami je kii zwalami jeyambo en kimninje en be na naan jem ka duna a ne en hana shwaku wumelneh han hamana yire yi wumegi shwakulalayi ganahani zirwu momdirta

a hawe ka hange webbine than en momni enbine era yuri naa frama shiye hani due zikiya da na wa shiwa ana zikikibe ya yembe da kii ngawa en kimnono nii zire shina en kimnine zikana ara yuneni enbe du ba en dake ami dora frama yireyi a yii tako ara shimna a ara wume shwakulalaye a shimdu na hama ma nagindi hani kimnin ziki gana a kiminin zikaka deleh <hesitation> nyina enbe jimka turita en shima a na na nii hamai yireyi nyina wume gishiwakulaya bii shim shim sheligana a jali shwakula laye hani zwaba en bire be shibe bi ba ha deleh en kwababu bii zir hinginama be ha bibab daura ba wumde da shwaku abuna bii zee bii yeyu bize dindiwe shibe ma be nyimu dindi kwa bababo bii laga ba ha su de ba hagi su gade hagi nab hagi gadi bi shimga bi kurwo ana na shimdi ki dikson ba dikson a dwa a yun hamo nane zika ko a jimne a deleh a jonko han mondira jimne ya en ki fira baa hagana dicson a jib jwalo a jib jwalo a zuwa a ba mwam thala le nyina zwaba naba shwa yuwo na nab shire shimshele a dami naba marira nana zwab bii larana no ana zika ka deleh ka zwali wani ta yambawa dunye mokiriye en mkiri thingina mani zeh bikim bii zika ko deleh en yun hamaka kwabya zu da en bungi yayu ganeh ha nane enbe zwayi a yi tako a shi nana a shimna en hagama hani zuda ban nagin gurele ara nagin gurelde an ziki ya dawan dawe yuwoh kwabya zuda hagi bama dawa shi shim niga